<hesitation> Yato makanan kekinian ku purai to biasa ayam geprek lalapan to kekinian biasa saba biasa marasa apalagi di pasisola sambala-sambala sambala-sambala tomat <hesitation> di parokkoi cawangi <noise> ke lalapan yake <hesitation> makanan tradisional to apualur ka pualu <hesitation> sinole biasa biasa duka ku garaga to <hesitation> ya to ke ku purainna to jo anu pugalu moi pugalu punala ri di anu ri duka na pissa duka ri di ampolo na mane <hesitation> bahan-bahanna duka jumai duka anu mesa duka ri bisa biasa yake sinole ma ra gampang ri di garage to di pasusi ri pugalu di parokkoi golla deak duka miki kandei yake beppa beppa kekinian ya wafer. Karena kebiasaanna kandei, karna ku porai. Karna pamula biccu <hesitation> enang yato na pakandei na tomatuang ku. Baru ke rasa na memang sico'cok liu mo kandei enang selera ku liu mo kandei pamula biccu sae lako te enang iya mo ku porainna karna yamo tu ku kande karna naallian na tomatuangku ku kande sae lako kapoang ku makanya ke lama2 mo kandei ya sic'cok mo kandei. <noise>